Kaisa guitar khe bini bokong no kanjak taar no yasi ba bini huprejaknai manwui bai hepre khai pungo. Guitar swlamnani manwui rok khe bini bokhog taar tei screw tai tebo chikon chikon manwui bo tongo. Guitar bokhok khe guitar ni khorang no kotor khai mano tei khorang gurumrwui mano. Guitar no kwbangma jagao gaan rwchapna bagwui tongijago. Guitar tamnai kwrungrok belai no khwnatok khorang kaiui mano. Phiaba khwnatok khorang karina bagwui tamnai borok belai kwrwng tei guitar bo kaham ongna nangnai.